Inchi india duran british bodomsete gaf ishin uhuru dargetgaf gan alfu toko dib sagali afurtama tolbat inchi tune dib et inam biri qabd inama ishiane inama zaidi billioni tokot inama kune inama biria inama dib ed dalu sagale guda nyati wonbiri midasit ishine democracia gudoa hamtu qabd yaani inchi lila sheria fan dan inchi gudio hamtua dibeet maskini.